Io ro fihinanay moka fihinanay lalitsy, fihinanay ny karaza mibiby aby fihinany io, biby an- anty rano egny sy biby ambonin'ny tany atoy koa.